हमर शरीरके प्रकृति बनाईहय और प्रकृति ऐसो हमर शरीरके बनाई हय जो कि हर चिझ हमर <hesitation> शरीरमे होतहय । <hesitation> शरीरमे <hesitation> प्रकृतिसे लडनताहिँ प्रकृतिएसे मिलनके ताहिँ <hesitation> हमर शरीरमे <hesitation> कहनपणो <hesitation> हमर शरीरमे उइसो बातावरण <hesitation> बनो हय । जो कि ठण्डो होत हय तओ वोसे बचानके ताहिँ गर्मी होत हय तओ गर्मिसे बचानके ताहिँ शरीरमे पसिना निकर्त हय हावा चल्तहयत बो शरीरके ठण्डबायदेतहय । तहिमारे हमर शरीरमे हरेक किसिमको <hesitation> प्रकृया जो होत हय जो आजकाल आधुनिक दुनियामे जौनकि कृत्रिम रुपसे <hesitation> मेसिन बनाई हय । बे मेशिन से <hesitation> घरमे गर्मी महिनामे ठण्डो <hesitation> बनाएके जो रहत हय <hesitation> बाता अ बाताअनुकुलित <hesitation> बोसे का होथय कि जो हमर शरीरसे बाहिर <hesitation> जान बारो निकरन बारो टक्सीन न निकरत हय वे विकार बस्तु ना निकर पात हय तहि मारे <hesitation> बो चाहिँ हमर स्वास्थ्यके ताहिँ हानीकारक होत हय ।